sem fer úr böndunum er í brennidepli í

vargur með þeim Gísla Erni Garðarssyni og Baltasar Breka Samper í aðalhlutverkum en hún verður frumsýnd í næstu viku þetta er fyrsta kvikmynd Barkar

leikstjóra í fullri lengd en hann hefur getið sér gott orð í þáttum á borð við ófærð og stýrir senn nýrri þáttaröð fyrir b b c

eins og við komumst að þegar við hittum hann í vikunni gjörólíkum ástæðum eru þeir í fjárhagskröggum og eiga sér gjörólík líf þeir skipuleggja innflutning á einu og hálfu kílói af kókaíni frá Kaupmannahöfn og nota til þess pólska stúlku sem er burðardýr hún veikist um borð í vélinni myndin fjallar um stöðuna sem kemur upp þar sem þeir eru að díla við þessa fárveiku stúlku og hvernig í rauninni þeir tækla þetta á ólíkan hátt saga í rauninni af því hversu langt

þessir bræður eru tilbúnir að ganga til þess að bjarga eigin skinni

að mörgu leyti sprottin upp úr hugleiðingum mínum um uppgangstímann fram að hruni og forgangsröðun fólks og og síðan ábyrgð og vilja til þess að taka ábyrgð í kjölfarið á hruninu mig langaði til þess að fjalla um þetta á einhvern hátt og gerði það

þessari stuttmynd sem var í rauninni mjög svona hraðsoðin

þó þetta sé allt allt allt önnur mynd þá eru þetta svipuð umfjöllunarefni

sjálfstæði og einstaklinginn og hvað það hvað það þýðir hvað ertu tilbúinn

á þig til að verja þína persónulegu hagsmuni hvenær ertu tilbúinn að taka ábyrgð á gjörðum þínum og hvenær ekki og og þetta kemur í rauninni voða mikið út frá því að ég var að hugsa um þessa hluti í samhengi við sjálfan mig og mína jafningja og þetta nánasta umhverfi

sem blasti við manni á þessum tímum og mér finnst gera enn og mér finnst

að endurtaka sig byrjunarpunktur myndarinnar sem er hrunið mér finnst

væri ekki til sá glæpur sem hann tryði sjálfum sér ekki til þess að fremja sem mér finnst ótrúlega flott hugsun við erum alltaf

í okkar eigin fari og og erum svo fljót að fordæma aðra en glæpamyndin og

formið býður svo mikið upp á að skoða persónur sem gera hluti sem manni finnst mjög hrikalegir en maður skilur forsendurnar á bak við það þetta eru ekki maður fer með persónu í einhverja vegferð þar sem maður hugsar gæti ég kringumstæðurnar feril sinn sem ljósmyndari

þaðan lá leiðin í auglýsinga og stuttmyndagerð bæði

landi og erlendis þaðan fór ég inn í að gera ófærð og hef í rauninni gert fátt annað en sjónvarp bíó síðan að fara byrja að gera tónlistarmyndbönd

að gera auglýsingar og síðan yfir í kvikmyndir og lengra formaður

svona klassískt hvað stendur fleira til hjá þér núna ég er að klára ófærð mína þætti í nýju seríunni og eftir að ég frumsýni varg núna fjórða maí þá er ég að fara til Bretlands þar sem ég er

sem heitir

missing út frá missing og fjallar um karakter sem er leikinn af Tchéky Karyo sem lék í þessum tveimur

fjallar um hans líf og hans vegferð Ólafur Darri einmitt framleiðendurnir hringdu í hann til að spyrja hvort mér væri treystandi í verkefnið tvö þúsund og sextán þá gerði ég þátt í seríu sem heitir

svolítið breskt format þar sem hver þáttur er níutíu mínútur og í rauninni sjálfstæð punktur is veriði sæl